ଅପନା ଉତେ ଇସ୍ରାଯଲ ଦେଶାରା ପାଣିପାଗ କେମା ମୌସ୍ମୀ ମିସରୀ କିଛୀ ବତେ ବରେଗୀ। ପ୍ରୋସ୍ଣାରେ ଇସ୍ରାଯଲ ଦେଶାରା ପାଣିପାଗ ଇସେରା ପଚ୍ଚରା ଜାଈଚୀ। ଇସ୍ରାଯଲ ଦେଶାରା ପାଣିପାଗ କେମା ମୌସ୍ମୀ ମିସରୀ କିଛୀ ବତେ ବରେଗୀ।